Atar bi no bͻtom tu na epɛ dɛ epam a, idzi kan sina w'ahoma. Ahoma ne nsinae mu no edze bͻ ho bi a ebien anaa ebiasa dɛ mbrɛ ͻbɛyɛ a edze pam a ͻbɛkye yie. Isina ahoma no wie a, edze bͻtom no to atar no do na edze pandze a ahoma san do no fa abͻn a ͻdeda bͻton no mu no nyinaaa nkorkor kɛpem dɛ ͻbɛkye yie wͻ atar no do. Iwie a nna esi no pͻw na etwa w'ahoma.